Vacuum cleanernii ak in huji midaas. duke irana sun jirt akas yote hinsafishai malin yedeet vacuum cleanersun duke sun yote mal ishin min Raapupaa ama duke agar iran suut mamarete yote ishia mal itafuufet iran sun yote iraguurai